Seguridad jokuae oipota jei jaeko yande <hesitation> yandeporogui rovia katu ñai kiare jaeko ñaneovatu öivae jare yande ñañemo sientevi yayerovia katu jokuae mbae yayapota ñaivae ikavita öe yande